<noise> mak lëꞌkga c̲h̲uꞌnnkluw mak este xkomier, nap lëꞌ man xgit abecés nap lëꞌ man c̲h̲uꞌnn saludar <noise> nana lëꞌ c̲h̲uꞌnn saludar. Konej or tselaꞌma konej nap lëꞌ man ic̲h̲ëkga man siaga <noise> ic̲h̲ë man yu dze, batc̲h̲a c̲h̲uꞌnnda mak c̲h̲owda mak konej, lëꞌ mak kë xgit ic̲h̲ë konej, biꞌch xkakga lëꞌ mak xgit ic̲h̲ë ic̲h̲ë biꞌch, xduxdac̲h̲a man xduxdc̲h̲a, c̲h̲uꞌnnkluw man man knu sdzebda man zaꞌksa xgit mak ic̲h̲op biꞌch, mak sia sia nap lëꞌ mak sia c̲h̲uꞌnn karisiar biꞌch, biꞌch xkakga c̲h̲uꞌnn karisiar mak, konej xkakga xgit man ic̲h̲ë man konej. <noise>